Aja aguatayave iru tetakoti javoi oime yaimba anoi yave mbaeti kiape aeyavaera ai yave jaetako seretara reta pe omaevaera seve jeje mbaepa jaeta supe, jaeta supe eyapo ikavivae aeyata <hesitation> serimba ndeve emae je seveayuregua jaema jokogui aeyata supe tembiu jouvaera jareiya omae je vaeravi